Ipuere ova yevi aja seis veces aja se ambaegua maemerenda pe erei ˂hesitation˃ mbaeti vi ima apita jokope porque esa ajaño etei ko se vae aiki jokope jaemai ayerovia ye jokgüi mbaeti iru ye aja se miari vaera.